<hesitation> ta ku nida kiti tá tatón ña ho tiempo ña hó viko tanti, ta ho tiempo ña ho kunrabiti, chí davaxichi ta ta ku ti'la ta ho tiempo ña xitati, tata xitati nguan na xanao ña ho vikoti tatahuaxitatí nguan ña xanao na ku nraviti vña na nroti a nunguan ta xao xanri cuenta ña ho o on. hó ñanroti chí huaxitati tu ta xitati ta xanao ña ho vikoti.